Pues ëch dun manam je'e, je'e jedun xit xiktat xondaktat manytë da'a jedun badëp ko'o mok kom tëkoyëp ora manytë da dun poxnëp akuj jo'ot ku'ujkën porque nëbyë yabë naxwinbë mi'itë jukyatëp këxëp je'e je'e këxë wi'in je'e xaj taj je'e xaj mayëp je'e xi'i bam kubamëp tijatyë dun wi'inkuix wi'inkubadëp jabom jabom.